କୌଲପନା କରଣ ତୁଝେ ଆପନା ଅଂକୋ ପାଁଚ ବରସା ମଧ୍ଯାରେ ପୂର୍ଥୀ ଵିରସ ସିଷ୍ଟା ଚେସ ଖେଲାଲୀ ହେବାରା ଅବସାରା ମିଲୀଚୀ ଦେଵେ ଆପନା କାନା ପ୍ରସ୍ତୁତିନେଵେ। ଅପରାଂକୋ ଡୁଢଖ ମୋଡୀ କା ଜ୍ଯାନା କା ତାକ୍କିସ ଔର ଜ୍ଯାନ <hesitation> ଅନାଲୀସିସ ଉପରେ ଜ୍ଯାନା ଦେଵା ଅଉଚିତ। ଅନୁଭଵୀ ଗୁରୂଂ କା ନିତେଶନା ନେହୀ ଦୋଈନୀ କା ଅଭ୍ଯାସା ଜୋରୂରୀ ରାଜ୍ଜ ଜାତିଯ ଔର ଅଂତର ଜାତିଯ <hesitation> ପ୍ରତିଜୁ ଗିତାରେ ଅଂସଗ୍ରହନ କରେବା ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭଵ ଅର୍ଶନ କରେବା ଉପଜୁକ୍ତ।